Eba ɔman Ghana mu a da no <hesitation> "temperature" na enyimkan dze ma oye ma wɔ ɔman ne mu no mpɛn pii no ɛyɛ a ɔyɛ "twenty- five degree celsius" kɛpem "thirty - five degree celsius" a ɛno ewia nnhyɛ fa mmbɔ bebree na emom edu ewimber a mpɛn pii no ayɛ a otum du bɛyɛ "two- nineteen twenty degree celsius" a kɔpem <noise> bɛyɛ "twenty five degree celsius". <noise>